Ia, resaka sakafo Kanadà, sakafon-drô Kanadà ndreky zen̈y <hesitation> fohanin-drô zen̈y <hesitation> resaka pomidetera miaraka fromazy ndreky misy lasôsy zen̈y. Zen̈y ten̈a mampiavaka irô an̈y, ndreky man̈ano baribeky harakan-drô raha baka an̈atiny ranomasin̈y àby àby io zen̈y zen̈y ten̈a ny raha malaza.